Añave opama ombojee reta oime pan pegua, torta pegua, pizzas. yayapovaera jaema yande yauva, jae pan pegua jokua mbaetiño oyea moa ndie. (pausa)ou,